المعدل السنوي ديالي هو نسبي ولكن ف الغالب كنقرى في حدود ديك خمسة وعشرين حتى ثلاثين كتاب وبالنسبة ملي بديت كنوعى على راسي نقدر نكون قريت شي الف وخمس مئة كتاب.